أنا ما شايف أي فايدة من أنو نحفظ الأطفال قصايد. فكرة أنك تحفظ قصيدة دي ممكن تكون ليك أنت شخصيا، لكن ما عندها فايدة في حياة الإنسان، فما في داعي نضيع زمن الناس في المدارس عشان يحفظوا الأطفال قصايد من سنة الف و تسع مية ولا الف و تمنمية، لأنها ما عندها أثر في حياتهم ولا بتساعدهم بأي شكل كان، هي ممكن تعتبر جزء من الثقافة لكن ما عندها أثر مفيد فعلي في حياة الطفل.